Ny gitara dia kakazo araiky nambarina namboarina natao hendriky ary misy tadiny izay manaboaka feo ary arakaraka ny fomba itiriana azy no manaboaka feo le naotin'le zavatra.